वासिङ मसिन कहलके यगुणा मसिनारी चिजु हलिय । इ मसिनवा भितरा लुगवा गह्के सरफ गह्के ओपरासे ढकनियासे झाप्के हसे लाईनावा मा जोड्के चलावे वाला यगुणा मसिनारी चिजु हलिय एकरही के कह्सइ वासिङ मसिन । वासिङ मसिनवा क काम हल्हाली कर्सिय उहेसे मन्सावा हाथ्से धोवे वाला लुगाफाटा सभ हल्हली हतइ कह्के यापन कम्वा कजवा हल्हली ओराउके तहिया ओराउके खातिर मन्सावा हाथ्से धोवे छड्के वासिङ मसिनवा मा गह्के हसे चलोइररोसइ । एकर भितरा सर्फावा लुगवा गह्के ढकनिया बन्दहसइ एक्चोटने इय धोझबर्के निजुगर्ण के <noise> ओपरा ओरि हसइ याइली । एक्चोटने एकरके निकणाके ढकनिया खोल्के निकणाके हसे पसारेक मत्रे हसइ । ओसने कके यन्चिन मन्से से कुने हलइ, कथी हलिय, कहवाक हलही मुई तोर्के त हैने बडसु चिन्ले, तोर नाउ कथि, कहवाक हलहि, ककरेक खोजइ बणही एसने एसने बात सभ बिन्चिन्हल मन्से से हसइ । बिन्चिन्हल मन्से मुई तोर्के हैने चिन्ले, कहवाक हले, कथी नाउ हलउ तोर्, कथी ठउरा क हले, ककरेक खोजइ बणही एसने एसने सभ बिन्चिन्हल मन्से से बात सभ हख्सइ ।